शाखाहरी खाना जेकर में बहुते प्रोटीन होएल। जो तै कहा सकत हस ओ होथे। बीन्स मटर अउ आलू। तै क्रॉप वैरायटी भी खा सकत। हस जेकर म प्लांट बेस्ड प्रोटिन होथे। पहिले से प्रोटीन रहेल।